Jiire so tawi ko ine heblo ceeɗu, ñaaman haa haara, haa ɓuttiɗa, haa faya tawa so ceeɗu ari, ñaamde tiiɗi heɓde, tawa ine ɓuttiɗi. Ɗum walla ɗum e heddaade e cellal kañum e nguurdam.